צו ס'איז מעגליך אינגאנצן צו פארשטיין א אנדערע מענטש. נאר אויב דו ביזט שוין, האסט שוין געהאט די סיטשועישן, די סיטואציע וואס ער האט געהאט, און די פארשטייסט אינגאנצן. צומאל יא, און צומאל נישט.